<noise> Namku jumula <noise> ikabila liya nene nemfipa uku vyalwa kwane viwaliwe uku muvu kumuyamba iyo kuko kumwovu kuko mikala nikala- nikala kwanza nafika umli wa miaki kumi mwinjilo mwi shule <noise> nanji kuso mkunyangala luwa kusoma kusom kusoma umwaka wakwe opolesheni sogea mwaka sabini naya sabini na nne wasamilo kunianga luwa twai- twaikala naza ziyane yoili lakini nangu mzazi wanoa kwanza <noise> ba- uba- ubaba wenenge wafuasi washala mama nauya babu muli sino watilwa wapiyana babane twikala- twikala- twikala nasomi shule namala baadae iza yampela uwalimu <noise> umpelu uwalimu yampi lushuku muvwe kweku kwe kumuita kuno nanji kusomesha nasomeshi miaka ili mwaka sabini na tano, sabini na sita. sabini na saba mwaka wa vita kuuganda niza naluwala pona luwala yati naruwali kifu waku iza yansenda ntuwa ruku Sumbwanga ko Sumbawanga nayanama linye zinga nayanama linyezi itatu kutibiwa <noise> panoniza nawela mhh diyene pano niza Namu nkusamila mu <noise> ange nakula niza namunasa nyile mwaka sabi semanini na sabini na tisa, sabini na tisa nikala- nikala- nikala- nikala lakini na maisha yane yala vivyo ivyo- ivyo- ivyo tu ivyo- ivyo tuku zalanga na zara ngani weza fika mwaka semanini na inne apano niza napata ma- ma- makuw ampaki kala nawe baada ya kupata mumuwakwi kala nawe yaengati tuwanji kujitegemea tuwalo ndichalo tuwata mpuku lima tuwata mpukuli mkulima wakwiti tuwaza nangati kukule kifaida ngatwali mamalezi itupata tuwali mama konde tupate tuza tuwata ampaliane ituwa <hesitation> tuwana ni tuwa <hesitation> tuwa lingombe kuka lingombe nivialo vinona nakweni nituaka tuko ngezia kwa bahati tuikala- tuikala- tuikala kino maisha yano twezi kulili kweneli <noise> ponga nukuti uwanene mowa afwa nsha maisha yanondino yakuli likweneli yani kulola <noise> kusike luchiku nchuuzi walol pasamwe lipichindi cha kazi ziza kulenga nji <noise> pamundi chalo chakwe mbili chakwe ka tatu tuga tukuombu kuma ndayaili ata tangi tumala tushala ntezni kupunza sile vino kulia vikwene ni panganda kwaio maisha yane kulili kweneli ahh una fu wene ulipo tange ntinteza maisha ya kuhangaika kani